من المواقف الغريبة هو كي نطلع في الترونسبور متاع بلاد جديدة على خاطر ترونسبور ما هويش كيف كيف معناها الكار ولا إللي هو وتسيل يكا الشوك متاع الثقافة هاذاكا وديما من الأول نطلع في الوحدة متاع الماشية في الثانية الأخرى عرفتم ديما نضيع فيهم وديما ما نفهمش أما مثالي كلها كلها فرص للتعلم.